لو كنت أقدر أحضر أي حدث في التاريخ، كنت بختار حدث فتح القدس، لما فتحت القدس في عهد عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين. أكيد كنت أتمنى أني أكون متواجد في هذا الحدث التاريخي، وسلمت مفاتيح أبواب القدس إلى الخليفة عمر من نصارى القدس اللي كانوا متواجدين للحين. أكيد كنت أتمنى أني أتواجد في ذاك اليوم.